किसुमन् घोर्व कोथ रारे, जने धरनक् घोर्वर् मदोत हौक्, तत हौक्, भोन्ति हौक्। किसुमन् अलसन कोरे जने धरनक्, कब रुक् फोरोर् पोरिस्थेति हौक्। किसुमन् कोथ अनेक खकेजेर् उम्पर् गोतु पसिरि हौकने जनतु दोर्कर्। अरो किसुमन् अनेक असे, जने किसुमन् अरर्गरि कोथ, जने धरनक् उससुबुरे कोथ हौक्। गवर् किसुमन् फल्तु कोथ हौक्। हेबुर् मभबु हेबुर् जनतु दोर्कर् न है।